Amafura ka kimbo kaliwo okhurula khale kali amaleyi lakini na mavi, novukula notekha, namomu shinga lijina. <noise> novukula nora khushifuria nikasalulukh, nikakhamala okhutalulukha noramo elwanyi lìlatekha ndiyo khandi kalatekha kalatekha vulayi, lakini wakati wolatukha nolia mafurako na malayi ta, kalola munda kakhapoa, kalatsi khandi kakalukha anga lijina. Nikakhakalukha anga lijina kalava kakhureranga ovulwale, ovuvi. Naa amafura ka salati kamala okhuchemshirwa kali tiyari, <noise> nora khumaika nochaka khutekha elinyi kalatekha vulayi, elwanyi lilava elilayi nolia ombiri kulava mulayi. Kata nikekhala nora avundu hata kanyira, sholanyola nikakanda nende kalatukhasa kayeyuche, kho lano amafura ka salat namalayi kavula ovulwale, vyosivyosi. <hesitation> ka kimbo kali nende vulwale shichila nikamala kanyira <noise> kamalanga kakandana nikarera ovulwale novulwale vumala vyakhutila shivili vulayi tawe. <noise>